<laughs> Ulluɗi kannji maa e ɗi kolla yiɗde maaji. A taway ɗi ngarii ɗi wogga ɓanndu maaji e koyɗe maaɗa walla e ɓanndu maaɗa. <hesitation> Nden kadi to a raari-ɗi a taway e ɗi munna gite maaji. Wonnde sarde nden maa haa ɗi koosowa wonnde huunde ɗi ngaddan ma bana to ɗi nanngii <hesitation> doombel ɗi ngaddan ma doombel ngel, walla wonnde huunde nden ko nanndi non. Nden kannji ɗi ngiɗi pukkaaki e haade neɗɗo.